Ítém nsésé no ibán mmé nsim̃a ìdo ṉdo nsé ṉno ibán ṉdo m̃bo yák elú úgwem afo̱no, ké u̱fok ṉdó mme mmo mán átode ṉdo am̃mo ákpene elú ugwem ekóbo itém ebé, itém eká ebé, item ette ebéhi itém mme ejàkà ebéhi, sé ánye ákpe tétém ják atábá a̱no mmo ediã, añye añun ãdia itõn, akámá ebémo ké usũn áfoño, ajed. ãfon ebéh akw̄ok isong, ano ebeh ṉwon añye jíé isó áno aton, átem mwo̱n ke ikán àteme, ãsio akebene Ckeno, ebeh ke itié ujie, ídem nño ibãn itém yàk ammo ekóp iko Awasi eñun eñam sé ñwed Awasi átáh, ké emánám ntele eboṉ akam enán de, ke emãnam m̃me nkpo āmi ke ùfok ndo úfok ammo, alatie ke emén ekpo̱n ṉko̱ko idém, ádeh nde nkpo ànye idéhé nkpo, añye akama iden áte ánye áde nkpo, ke, nwed Awasi ãwo ke ãgwo ámasúko idem ke imo ikábéné, ke àgwo ábeneke idém̱ llsá isúok Nladi iko Awasi nah Awasi akébéné Ajoseph ké éyo n, Ñto étte ékéma égwo ýak emum ájọséph ékéyam kè m̄bak śilver élip ḿe dúop. Ñhaha áketo̱ho̱ ké élun. Úgwen ájo̱séph ámasùko̱ ídem, ānam éwo̱ho̱ Aẃasi ákeniḿe áno ánye ámakègwo̱ Itínhé ńte ánye ákedeh ábong áto kè ñse? ñsuko̱ Idem ḿmése ñno, Ib̄an Item m̄wo ké Ibàn ákponkè úfo̱k ńdo ámmo, Ibenè Idem ámo̱ Īsubá Idúk úmi, Idiúk ūmi, k̄e ñwed Áwasi Im̄uhe. Kè ánye áma átan ákpanika, kè ákpuniko àlakēne, ánye, kè Áwas̄i āsebēne ágwo, ḱe áyo̱n, Áwasi, ánun ásuko̱ ágwo̱ k̄e Iso̱ng, ñno, Ib́an Item, k̄e íní ábene ākuk áfo Ikpiko̱mo̱ ásip ñah ásip, ábo̱n ákam ásin ḱe Áwási ána śin ákuk áyedo̱be úno̱.